Марокко дар шимоли ғарбии Африка ҷойгир аст ва бо таърихи қадим, меъморӣ ва урфу одатҳои беназир шӯҳрат дорад. Фарҳанги Марокко оме омезиши фарҳанги арабӣ, берберӣ ва аврупоӣ мебошад. Мардум дар ин кишвар ба анъанаҳо ва урфу одатҳои худ эҳтиром мекунанд ва ин арзишҳо то ба имрӯз зинда нигоҳ дошта шудаанд.